Toh <hesitation> ibyi le ba mee ibyi gagre me ka "aahh" omba ba me wo ma iyi eggon me ko kumoa omba la ba me ka me ka iziakla me ka izi aklahe me kalo okhro kyin mbo me gre ye laa okhro ma laa alala vgi ibyi anzhin me gre ye ka izi aklo he me le ka lo akpa me le ka lo akpa anma omba me gre anzhin me gre ye ka iziakla le ma, iziakla he ka me ka lo aka mele aka akpoa me le ashey izi akla mo lolu lo awo eka ngi kuma iziakla me mboo me kpo me zhin me ka aa nga me ye e tna iziakla heloa ak are kyen di me answer arekyen si okabmye ba udube si di me mbo kuma aka ba me ka lo me kloiziakla he lo eka le woo ewoo gagre kuma ma hi aa khwo toh <hesitation> me e le gno ra ayakpla kaba ama la ba me lu me shen lu egba tun unyenye aka udzudzu ba arewhi "ahh" koklo ba arewhi udzu pyepyan ba arewhi ahh okoklo ba moarewhi Eno dzu kala mo laa ama la me klo la ala me klo mbo me go oran lo sossai nga me lu mele pyepyan uzgi ebi ahogbren lasi ba are whi tsema bmasi pyepyan asi nwo mbo nga me ama duka ala zgi ahogbren ala si ba chuku eka nga me e ele gnaran programme ba gi ba bmi da gi kpo he ahogbren adalo wo ekplo lo ba losis uturi si oba da wo ekpla la ba lesi opyepyan si abada wo aki ambo ba ma yiya ba me tsipi eba da wo aki ambo ba ma yiya ba me tspi eba nki elu egba isii lo eh gama la hulu bagi bi shki huhi me go ran aka ba oba ba bmi eba mi zu gi da gi bi shki chuku da gi ka gi kpo aa programme le lo ekal ba lo ran gre <hesitation> ngame sukun lu tamama me lumi le <hesitation> me klo egba issii ebme wanda ba me eklo ebma lo sosai klo isii <hesitation> ma moare ndga ka ba etme yi arewhi nga ba naa zi kala aa kaba ebime yi arewgi la ba mo dzu tsotse nga ba la aa kpo algo kpo aya la wu aa asii akla wu aa mba naa mbo duka me klo egba ami mbo duka so chuku ekahe nga ame in mele <hesitation> ame <hesitation> umbuguadu mutala agu me go ran eka ba programme ba bmi eda gi be kpo he ahogbren kuma da gi <hesitation> hwen oturi ahogbren kuma sii pyepyan ga asi ka si ma ahgbren kuma asii okabmye asi di are aa mbo duka chuku ekahe nga me klo egba isii mabgo la me lu me lu egba isi ba izi akla me la me lu me lu egba isi ba izi akla me la me gre ye ka lo anzhi iziakla le wo ebmen la ba nwo ari mbo kalo. Ba ari mbo ka nwo kpo shawa lo nyi domin lowo ekpla ba nwo oka mi gi le ka akpa me gre ye ka lo iyeyi ka la iyeyi kale me goran lo sosai kuma me le lu mele aka baa progromme he mo kpo lo ame vye ahoghren aka ba me mbo awokyen ashki lo ba gi ba kpo programme he e vye ahogbren aka ba naa gi bmi aba akaa bmi iyi ahogbren si bmi yi shoshye eshi ambo bmi e kpo ahogbren hwie ozen nga leda op programme awo ekpla ba lo isii oturi da programme awo la ba la sii othbmye da programme kuma da moarewhi ndzendze ahwen onyenye aitu he lo "aa" du hulu ekpla aa mbo ba me lu "aa" arewhi ombaze oghwo nwo klo anyenye la mbibi ba nwo kposhi ba nwo ahah yi nga le chuku da nwo onye oba nwo klo nye nye mbo nwo dzu ibu kyekye nye mboo nwo dzu ibi kyekyen nwoyi mboo chuku kahe nga oboba bmi ba sa da me whwile yeyi asa da me kuma eka ayakpla ndzendze eka ba ran gre sa da mekpo ekple naa ba me klo kpokpo <hesitation> komin a kpokpo me mbi wo ayan eme ba me si zga egiyi o programme he me ka lola wo me mihmi nga me ba chuku da me ka me kpo nga me kpo lo nga le chuku daa gi hwen opyepyan gi hwen oturi awo ka bmi ba aba bmiyi ahobren gi areaa mbo ayi ghshye eshi naa mbo ba bmi ekpo ahogbren hwite bmi ozhen nga le da gi hwen udzu ots kuma da eggon ehwen hlu yi angye gremi nga nga chuku da eggon kuma hwan otori wu yi angye gremi nganga me vye dosai